भीतळ्यां उष्णताई सोस्पी खाशेले लिक्विड वापरून रेफ्रिजरेटर अन्न थंड दावरता। उपरांत उष्णताई बायर काढता आनी फ्रिज भीतळ्यां थंड दावरून अन्न चड काल सातोवन दावरता।